Ǝŋ telefoni tuisa wǝǝ yɨ kpii yɨ koonu rɛ lee kpii kɨ oturu ŋwɨ nǝǝ lǝmɨ nyi ri nyi ǝrɨkǝ kɨ lo wuru nyi ri nyi lǝǝmɨ lóo koru eyeemi kɨ acʊma yɨ poŋ.